والله هذاني رجعت أسبوع في الزمن واعتقد اني لازم اغير مثلا بعض القرارات الغلط الي سويتها هالاسبوع واجوف شنو الاشياء الي لازم اسويها واعدلها عشان بعد هالأسبوع أكون في المكان الصح وبعد بحاول اني ايمع المهام المتراكمة علي واسويها لما ارجع في الزمن حق بعدين بعد اسبوع ما يكون عندي شي قاصر او ديدلاين ما لبيته يعني